күйзеліске ұшыраған адамдардың кейбірі дүкен аралайды енді бірі жұбанышты тағамнан іздейді
жас адамсың ғой қайдағы күйзеліс
жас талғамайтын дерт туралы әңгіме қозғаймыз емес пе бүгін
мақұл бірақ көңілі құлазығандардың барлығы күйзелісте емес шығар
барлық сұрағыңа жауап табыларына сенімдімін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
олжас осы шыныңды айтшы ауа райы қолайсыз болған жағдайда көңіл күйіңе әсер етеді ме
әрине әсері бар бірақ қатты күңіренбеймін деп қатты күңіренемін деп айта алмаймын
нақты тоқтала кетші қандай әсер
қатты ашуланбаймын бірақ ыыы адамдармен сөйлесуге келген кезде көңілім болмай қалатыны бар
енді оның барлығы көңіл ауа райының әсері деп ойлайсыз ба
ауа райының әсері болады ғой
қалай келісесіздер ме жалпы адамға ауа райы әсер етеді ме
ауа райы
бұл мысалы жұмысқа бара жатсам асығып мхм өзің далаға шықсаң қатты суық болатын болса ы киген киімің кішкене былай ыыы жеңіл болса иә жеңіл болса
қап неге осындай киіп алмадым деп ы күйзеліске де түсесің жеткенше мхм
неге десеңіз бетіңіз де қызарып кетеді ы макияжыңыз да жоқ болып қалады
күннің барлығы сол көңілсіз өтеді дейсіз ғой иә
кімге тағы да ауа райы әсер етеді ортада отырғандар
мен жаңбырды жақсы көремін боранды ұнатамын
мен не үшін ауа райын қозғап отырмын
себебі көп жағдайда депрессияға ұшыраған адамдардың барлығы мына ауа райы құбылмалы болған кезде аса қатты күйзеліске ұшырайды екен
ол ғалымдардың дәлелдемесі маусым ауысуына байланысты болады
қандай ыыы көктемнің келуі табиғаттың жаңаруы жасылдануы адамның көңіл күйіне әсер етеді ішкі күйзелісіне әкелуі мүмкін
күзге қарай олар қысты қабылдамауы мүмкін күн жылып келіп суытуы
организмде соған да байланысты өзгерістер пайда болады
депрессия дегеніміз не бірінші біз түсінуіміз керек депрессия ол ауру
аурудың басым бөлігі ол көктем мен күзгі құбылыстарға байланысты белсенді даритын уақыттары болады
сондықтан да ыыы көктем күз ол кім суицидке бейім кім депрессиямен ауырады иә оларда белгілі бір жағдайда
бірақ соңғы статистикаларға тоқталатын болсақ бізде депрессияның арғы формасы суицид деп қарастырылады
ы қыста да жазда да барып жатқан ситуациялар бар
но белсенділігі негізі жаңағы көктем оның ішінде сәуір айлары деп қарастыруға болады және күздің ыыы жаңағы қазан айлары деп қарастыруға болады
аха түсінікті ер азаматтарымыз барлығы үндемей қалды ғой
жаңа айтыватырмыз ғой депрессия деп
мына депрессия бірінші мына адам стресс дейді стресстен кейінгі болатын жағдай ғой негізі депрессия
соның қатты бір стресс алады адам содан кейін сол ыыы сол стресстен кейін ы депрессия күйі ол уақытша ы уақытша нәрсе деп ойлаймын
өйткені мына ы стресстен кейін депрессиядан шығу жолдары көп қой мысалы
басында да қатты стресс алған адам м депрессияға ұшырайды
депрессияға ұшыраған адам емделуі керек
стресске ұшыраған адамды қалыпқа келтіруге болады
ойлаймын мен депрессия деген мына стресске біз өз өзімізді біз депрессияда жүрміз қайдағы депрессия
ы көңіл көңіл күй иә көңіл күйді адам өзі көтеру керек
адам біреу жақыны қайтыс болады басқа да жағдай ол стресс
иә стресстен кейін мысалы депрессия ыыы депрессия күй күй болады жаңағы күйзеліс
күйзеліс иә иә көп ойланып ы жағдайы болмай одан шығу жолдары да көп қой айттық мысалы
мен өзім жаттықтырушы ретінде айтамын спортпен айналысу керек билеу керек ыыы осындай бір ток шоуларға қатысу керек
отырып алып үйде отырмай жалпы иә ы қимылда болу керек қой
иә бұл үміт болу керек үміт болса жаңағыдай күйзелістен ы шығасың
қараңыз стресс дегеніміз не
бірінші стресс дегеніміз теориясына тоқталатын болсақ бір мың тоғыз жүз отыз алтыншы жылы адамның туындаған жаңағы реакциясы ішкі реакциясы иә
стресс кез келген ситуацияда болуы мүмкін
бірақ стресстің ауыр жүретін формасы бар ғой
ол ауыр түрі қандай
шынымен адам қайтыс болғанда адам ажырасу процесінде немесе жүктіліктен кейін
бірақ жүктіліктен кейін депрессияға айналуы мүмкін кейде екі жылға дейін
онда емдік факторлар қарастырылады ол емделуге жататын форма болып саналады
сондықтан да бұл ситуацияда ең бірінші біз депрессия туралы айтып жатырмыз ба әлде стресс туралы айтып жатырмыз ба соны түсініп алу керек
а оның екеуінің арасында байланыс бар ма деп ойламайсыз ба
қараңыз байланыс қай уақытта болады
кәсіби құлдырау синдромы деген болады егер адам ұзақ уақыт стрессте қайғыда жүрсе онда байланыс туындауы мүмкін ұзақ уақыт ол бірден емес
мысалы ы бүгін көңіл күйі жоқ ыыы ауа райына байланысты
кейбір адам стресс ретінде қонақ шақырғанда да көңіл күйі болмауы мүмкін кейбіреуінде болуы мүмкін
сондықтан да біз ол адамды бірден депрессияға жатады деп айта алмаймыз
депрессияның екі түрі болады былай қарағанда
біреуі ол ойлауындағы адамның ойының тез арада алмасуы сосын логикаға жатпайтын нәрсені байланыстыру факторлары жатады
ыыы мысалы ер адам ойлауы мүмкін менің әйелім маған жаңағы жат мінез көрсетеді қайдан білдіңіз жаңағы еден былай тұр да
мысалы логикаға сәйкес келмейтін факторларда біз депрессия деп айтамыз
ол уақытта депрессия шынымен емделу керек
сосын адам басқа адамнан бір мін іздей бастайды ғой
мін іздеу ол бір бөлек сөзі жаңағы баяу кәдімгі дайындалатын формаға енеді
сосын түр келбетінде мүлдем бояу да болмайды
үсті басы жаңағы қалыпқа келмейтіндей адам шынымен оның түріне қарағанда депрессия деп айта аламыз
ал боянып қалыпта жүріп бүгін көңіл күйі жоқ жаңағы әртүрлі фактор ол стресске жатады
стресстің мына жалпы формаларын қарастыру керек
стресс қай уақытта туындайды
стресс мысалы режимнен тыс жасалған ситуацияларда адамның басы ауруы мүмкін көңіл күйінің болмауы мүмкін оны стресс деп
мысалы спорт маманы ретінде сіз айта аласыз бір қаладан екінші қалаға бардыңыз иә немесе белгілі бір ситуация басыңыздан өтті
ол уақытта иә болмаса постсоматический стресс жаңағы аварияға түсіп қала жаздадыңыз
келесі күні температура көтерілді оның барлығы стресске жатады ғой
мен айтып кетсем болады ма
негізі былай қарап отырсаңыздар ыыы мына кісінің айтып отырған кезі мысалы әр адам келіседі әртүрлі қолайлы жағдайға
мысалы қарайтын болсақ ауа райы ол адамға әсер етеді ол қанша айтсаң да мен жаңбырдың астында жүремін мен жақсы көремін
сізге қандай ауа райы әсер етеді
шықтыңыз сіз машина су шашып кетті иә
сіздің негізі ойыңыз барлық көңіл күйіңіз бұзылады
бұл да былай айтқанда адамның психологиясына әсер етеді
бұл жерде былай болып тұр менің ойымша
ы жаңа да айтып отыр ғой негізі қорғанышы күштері бар адамның организімінде сол защитасы бар
соны мне кажется дайындықты былай ыыы тренировать ету керек шынықтыру керек
мысалы алгоритм болатын болса мысалы әртүрлі ситуация болады шыны керек
біреу аварияға түседі мысалы аварияға түспейді мысалы бұл өмірдің кездесуі ғой
жету керек тығыз уақыт ал сен жарты сағат күттің делік
бізде сол уақытта психологтар айтады сен жарты сағат уақытты жоғалттың қазір мен сөгіс еститін болдым деп әуреленбе
одан да маған жарты сағат уақыт демалуға табылды деп қуану керек екен
әрбір жағдайды жақсы жағын қарастыру керек иә дұрыс айтады
сонда сіздің айтуыңызша әр нәрсеге адамның көзқарастары әртүрлі болып тұр содан кейін
мына кісінің айтқаны дұрыс әркім соған өзін дайындап шынықтыру керек
менің мысалы жұмысымды алатын болсаңыз мен жұмысымды ыыы мысалы бір өнер саласында жүрген соң әр әртіс мысалы өз уақытында келуі керек
кейбір кезде болады мысалы уақыт уақытымен келмей қалады
ана жерде бір ы бір бес минут минуты секунд бәрі мысалға алатын болсаң ы үлкен бір роль атқарады
сол кезде сен мысалы анау қай жерде келе жатырсың звондайсың қашан келесің не болыватыр
ана жерде бір жиырма ы он минуттық уақыт сенің былай айтқанда бүкіл бір бір күн секілді созылып кетеді де
шығасың звондайсың ана жақтан требовать етіватады иә жан жақтан былай
бұл негізі бұндайдан ыыы қашпау керекпіз де
ы наоборот бұл жерде ы қатты күресуге тырысу керек
бұл жерде паника шығарып шулап анадай дәрілер ішпеу керек
сен бұл бағытта жұмыс істегеннен кейін сен бұған ы былай айтқанда бұл іске дайын болу керексің осындай сәттерге
әртүрлі жағдайлар болыватады
бұған мұндай кезде ы шешімін қабылдай білу керек деп ойлаймын мен мысалға
мелонхолия ғой мына мелонхолик депрессияда сол меланхолик өзі түңіліп өмірден нетіп
мен негізі психологтардың алдында бір ы тест жүргізген болатынмын өзіме қызық болды да жүргізгенмін мен меланхолик болып шықтым
адамда төрт темперамент болады
төрт темпераменттің қабылдауына байланысты әркімнің әртүрлі көңіл күйі әркімнің әртүрлі мақсаты орны қоғамдағы қалыптасады
мысалы сіз қызбалы күйлі болсаңыз хабарласып жатсаңыз іздеп жатсаңыз бұл бейім мінез жаңағы холериктерге тән
меланхоликтер жауапкершілігі мол сезімтал барлығын уайымдайтын бірақ жұмысты нақты атқаратын мамандарды қарастыруға болады
сондықтан да меланхоликке жатамын менің көңіл күйім мынандай деп айту өте қиын
бірақ экстренная ситуация деген болады
бізде кейбір туындаған дерт кезінде қай темпераментке жатады адам соның белсенділігі шыға бастайды
ең белсенді ең жақсы темперамент ол сангвиник деп қарастырылады
себебі адамның көңіл күйі жаңағы қалыпты стресске көп ұшырамайды дейді
бірақ сангвиниктердің өзінің қасындағы орналасқан адамдардың барлығына қиын болып келеді
мысалы сіздің әншілердің ішінде сангвиник болса ол міндетті түрде кешігіп келеді
кешікпесе де сәл сізді уайымға салдыртып бір екі минут өзі бірақ уайымдамайды дейсіз ғой
уайымдамайды өзі жоқ
сонда бүкіл қазақтардың бәрі сангвиник болды ма
кешігіп жүреміз болмаған ауру ғой бұл

атқа мініп серуендеп ән айтып жүрген адамды
менің білетінім үлкен кісілер ыыы жаңбыр жауғанда найзағай ойнағанда осы ата әжелеріміз айтады басым ауырып жатыр себебі бүгін күннің і сәулесі көрінген жоқ
күн құбылмалы ы маған тиіспеңіздер деп жаңағы үлкен ата әжелерден өте жиі естимін енді көргендерден
ол қалыпты болып саналады ғой негізі қарттардың жұмысқа белсенділігінің
бізде ыыы ауа райының әсер ететін факторын мен түсінемін егер мысалы лондон европаның жауын шашынды иә
норвегия суицидке бейім жақтарын қарастыратын болсақ онда мен түсінуге болады
ал біздің қазақстанда иә ауа райының мүмкін осы ауа райының әсер етуі адамға неге әсер етіп отыр ол ауа райы
мүмкін оның ішінде басқа проблема бар шығар
соның сыртқы ы факторы ретінде кез келген ситуацияны адам жүрегіне жақын қабылдайтын шығар
тіпті ауа райы да киім де қарым қатынас та жұмыстың ұзаруы да сол фактор шығар
соған тоқталу керек шығар бәлкім
менің ойымша адамның депрессияға дейді күйзеліске ұшырауын көп себептерінің бірі ол отбасылық жағдай деп ойлаймын
мысалға алатын болсақ ер адам мысалы жұмыстан шаршап келеді
жұмыс деген көп бастығынан сөз естейді
үйіне келеді үйіне келген кезде әйелі күтіп отырады
сосын алады да әйелі екінші рет тағы да біраз есін жейді мысалы
көп адамдар мысалы жұмыстан кейін үйіне қайтпауға тырысады
неге өйткені постоянно мысалы ұрсып ы ұрыс шығарып ыыы бір айтады ғой бір ы жетіспеушіліктер кемшіліктер іздеп отыратын кісілер
соңында бір көп адамға мысалы ер адамдардың күйзеліске ұшырауының бір себебі ол жанұяның тұрақтылығы емес
ол тек қана ер азаматқа әсер етпейтін шығар енді
негізі көбінесе енді ер азаматтар енді жұмыс істегендіктен солай ғой енді әйел адам в основном үйде болғандықтан
күйзеліс деген енді шығыватыр
көбінде жастардың арасында болыватыр бұл күйзеліс деген
біздің уақытымызда ата ене де болды
үйімізге ата ене бар жерде күнде кемпір шал үзілмейтін
күйзеліс дегенді вообще білмегенбіз біздер
неге сіз қазір жастар деп отырсыз неге жастар
жастарда көп қазір күйзеліс деген өте көп
қазіргі жағдайда осы қазіргі жағдайда өмір сүріватқан осы жағдайда күйзелістер көп көп
неге десеңіздер вот жастар действительно ана сабаққа барады сабағына жетіспей қалады
компьютерде көп отырады тамақты жөнді ішпей қалады
тамақтануға да байланысты күйзеліс деген
сондықтан күйзеліске ұшырайды ұшырайды
жарайды жаңа тамаққа деген естіп қалдым иә тамақтың қандай әсері бар
иә ең бастысы ол таңғы асқа да көңіл бөлу керек
өйткені адам таңертең қанша уақыт ұйықтайды соны ұйқыны ұйқыны мысалы сергек тұрып және оны таңғы ас ішу керек
таңғы ас жеті сегіз сағат ұйықтау керек әр адам
өз ағзасын мысалы дұрыстап демалып таңертеңгі таңғы асқа жақсы келу керек
таңғы ас ішкеннен кейін адам ағзасына және ыыы әртүрлі дәрумендер тарау керек
артынан біз мысалы бала сабаққа барады оқуын оқиды сол кезде де ы оның тамағына мысалы қадағалау керек
көбінесе қарамаймыз ғой біз
жаңа тамақ деп отырсыз ыыы жалпы адамның рационында сонда күйзеліске ұшырамау үшін сонда қандай тамақ болуы керек
қандай тағамдар болуы керек
енді оны күйзеліске ұшырамау үшін емес енді оны алдын алу үшін мысалы әртүрлі шаралар мысалы қолдануға болады
және ең бастысы ол тамақтың ы құнарлылығына байланысты
мәселен мәселен мысалы дәрумендер болуы керек ол және жеміс жидекке көбінесе көңіл бөлу керек
ет өнімдері сүт өнімдері иә мысалы
қарайтын болсақ көбінесе тамақтың тез тамақтанып мысалы сол тамаққа мысалы көңіл бөлмейді
ас иә мысалы иә осы біздің мысалы тамақтарымыздың иә
шынын айтайын ба депрессиядағы адам тамаққа мән бермейді ол бір
екіншіден ол арықтай бастайды ол екі
түнгі ұйқысы бұзыла бастайды
беті келбеті жаңағы кожасы деді ғой мына терісі кебе бастайды ол күйзеліс
ал депрессиядағы жүрген адамға ол тамақ
күйзелістің біз алдын алуын біз иә күйзелістің мысалы қалай оны емдеуді
соның бәрін мысалы қарастырып тұрған жоқпыз біз тек қана оның алдын алу мысалы
адам мысалы қалай таңғы асты ішіп мысалы дене шынықтыру жасаса мысалы адам өз көңіл күйін көтереді
жүгіріп мысалы немесе далада біраз уақыт серуендеп
айтыңызшы сіз нақты нақты қандай тамақтар жеу керек депрессияға күйзеліске ұшырамау үшін нақты
мысалы нақты ол ыыы алма ма өрік пе не түрі болуы керек мысалы
алуан түрлі жеміс жидектер болуы керек
жеміс жидекпен қоса ол мысалы ақуыз болуы керек ақ уызы
сіз ақ уыз ішіп жүрсіз иә қызыл балықты жеп жүрсіз
жағдайыңыз тамаққа жақсы ы отбасылық жаңағы неңіз жақсы
ал депрессияда жүрсеңіз оның алдын алуын күйзеліске ұшыраған адамның қарастырып
оның жұмысында проблема бар тамақтың ондай қатысы қанша
ол жұмысындағы проблеманы шешпейінше оған тамақтың мүлдем қатысы жоқ
мүмкін ол ертең екінші ретте ол таба алмауы мүмкін
оның басында басқа проблема болуы мүмкін мен мына отбасымды қалай асыраймын деген
жоқ қараңыз сіз айтып тұрғаныңыз ол мысалы күйзелістегі адам депрессия кезіндегі адам
күйзеліске қандай ы қатысы бар бағдарламаның келесі бөлімінде әрмен талқылайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз і күйзеліс тақырыбын қозғау үстіндеміз
біз күйзеліс күйзеліс депрессия кезіндегі адамның қандай жағдайы мысалы ол сарапшылар мамандар ғана қарастырады
ал оның алдын алу шараларын мысалы тамақтану жағын мысалы мен қарап қарастырып тұрмын
қараңыз егер адам сау болса психикасы бір жұмыста қалыпты болса көңіл күйі қалыпты болса ынтымақтастық болып жатса ешкімнен зорлық зомбылық алмай жатса
қоғамдағы орнын тауыватса оның аппетиті де жақсы болады
яғни ол тамаққа қарайды құмарлығына қарайды киіміне қарайды түріне қарайды
ал ол жаңағыдай ситуацияда жүрсе оған тамақтың ешқандай қатысы жоқ
тіпті қаншама қымбаттаған тамақты қойыңыз ол оның адамның стресстен шығуына жаңағы қалыпқа келуіне ықтимал етпейді
кезде төмендеу болғанда ы әртүрлі факторлар әсер етеді ғой жұмыста үйдегі жағдайлар
өзім дәмді жақсы тамақ ішкенді жақсы көремін мысалға
сол бір тамақ ішіп алып жеп тойып алғаннан кейін өзім әйбат болып қаламын жақсы болып қаламын да
оның бәрі уақытша бірақ та
тәтті жемеймін мен мүлдем жемеймін тәттіні мен тамақты жақсы
тоқтаңыздаршы мен түсініп алайын
сіз і күйзеліске ұшыраған кезде міндетті түрде тамақты көп қылып ішіп аласыз да сосын өзіңізді рахат сезінесіз
қараңыз ы стресске ұшыраған уақытта күйзеліске емес стресске ұшыраған уақытта кейбіреуі тамақ ішеді кейбіреуі магазин аралап зат алып қарызға кіріп кетеді
кейбіреуі жаңағы барып ол алған өшін баладан аламын деп жаңағы жолдасынан аламын деп әртүрлі факторға
әлде караокеға барамын да айқайлап өлең
ол дұрыс қой ол дұрыс
бірақ тамақ ішу кейін артық салмаққа ыыы мазасыздық одан бетер ы бізде тәуелділік болады
тамаққа да тәуелділік жаңағы сол факторларға айналып кетпесіне ешкім күмән бермейді
мәселе неге сізге осы әсер етіп отыр
сіз қазір өзіңізге қандай жағдай жасай аласыз осы ситуацияны сіз шешу үшін
тап қазір сіз қандай сезімдесіз
сол фактормен жұмыс жасалса
мен өзім массажист болып жұмыс істеймін жұмыс істегеніме он жыл болды
мысалға ыыы маған сондай проблемалармен келіп жатады
көңіл күйлері жоқ мысалы массаж алайын деп едім бір рахаттанып қалайын деп едім деп
массаждың көмегі зор негізі
сізге ше айнұр ханым сізге көмектесе ме сол адамдарға енді массаж
мен енді ол кісілерге күніне қаншама адам қабылдап енді олардың да стрессі маған да жұғады
олар жай жатпайды проблемаларын айта жатады мысалға
мен ана жерде жұмыс істеуім керек олармен
иә оларға да иә деп ы жақсы жауабын айтып ылғи жақсы жаққа ғана жіберіп отырамын
сонымен массажбен ароматерапиямен ы бөлмені қараңғылатып қоямыз музыка қосып қоямыз
сонымен адам жақсы әсер алып сол хотя бы уақытша болса да дегендей
уақытша шығар мүмкін бірақ өйткені ол адамдар қайтадан келіп жатады ғой
менің білетінім бойынша осындай уқалайтын адамдар көп жағдайда жаңағы ы депрессия болса стресс деп жатырсыздар
сол адамдардың несін ы қатты өздеріне алып алады
одан сіз қалай құтыласыз сонда
енді сол наверное тамақ жеу арқылы
жұмысты істеп күні кешке дейін шаршайсың ғой
и шығып алғаннан кейін сен бір жақсылап тамақ жегің келеді
үнемі солай жасайтын болсаңыз ұзаққа созылған болса онда сіз маман ретінде депрессияға жалпы анау тұлғалық депрессияға ұшырауыңыз мүмкін
себебі иә кей кезде өзім де ойлаймын
психологқа барып көрген жоқпын мысалға
ы өзім медицинада жұмыс істесем де уақыт болмайды
білесіздер ғой жұмыстасың үйде бала сабақ анау мынау
уақыт жоқ іштен тынғанда мен сол жаңағы айқайлап өлең айтып келемін мысалға
әлде ішімнен бүйтіп ойлаймын көп жейтінім сол мүмкін мен сол стресс пе депрессияда жүрмін деп айта алмаймын енді
бір сондай бір нәрсе бар шығар сондай фактор болып жатыр
өйткені ыыы мысалы жаңағындай тамақ жеп алған кезде бір рахат сезімде болып қаласың
барлық проблемаңды ұмытып кетесің бе бір уақытша ғой оның бәрі
келесі ол сол тамақты жегеннен кейін мен біраз тағы жұмыс істеймін мысалға
и тағы да күшім кетті деп жаңағы сіз айтпақшы орнына қайтадан толтырғым келеді деген сияқты
сол сияқты мен бір екі адам тағы қабылдаймын ба мысалға мен тағы да отырамын кей кезде
бір нәрсе болсын жеймін де бір нәрсе болсын жегім келіп тұрады
тұрғанбек аға осы осы жерде тұрғанбек ағаны да әңгімемізге қосып отырсыздар
өзіңіз айтып өтсеңіз
ыыы салалық ы дәрігерсіз ғой осы осы мамандық бойынша өзіңіз айтып өтсеңіз қазір қандай ааа адамдар қай жастағылар көбінесе келеді
қазір жасарыватыр
жасарып жатыр сіздердің айтқандарының бәрі ол ы үстіңгі қараватсыздар депрессияның
ол депрессияны кірген адам қораға кіргендей жаңағы құдыққа түскендей ол ол бір екі жыл үш жыл бес жылға дейін ол шыға алмайды нағыз депрессия диагноз болса
ал ол бірден келген кезде ол деген ол депрессия деген сіз сіз сыртынан айтыватсыңдар
депрессия қандай сөздің массаж да ештеңе көмектеспейді ол
тамағыңды қарамайды онда ол диагноз ол ауру мхм
кішкентай балаларда көп болмайды депрессия ойнап кетеді
сіз үстіңгі айтыватқаныңыз жаңағы массажбен анау
мынаны айтыңызшы қатты ауруға депрессия ол жылға екі жылға үш жылға созылады
қазір дәрілер бәрі ы антидепрессанты мхм
осының осымен ғана жаңағы емдеуге болады ма сонда
жоқ антидепрессанты басады
ол басады әрі қарай кетпесін деп
қандай адам депрессияға түседі

уайымшыл сол ы адамға байланысты
біреу көтереді біреу көтере алмайды
и соны ы психотерапия бар бізде мхм
әр адамды жаңағы көтереміз
депрессияны адам былай ы диагноз қоя алады ештеңеге оған андай жоқ
телевизор қарамайды газет не зауқы жоқ дедік ондай адамдар ештеңеге қарамайды
енді дәл осы депрессияны біз қалай шығарамыз
енді сіздер көмектеспейді дедіңіздер ауа райы әсер етпейді ештеңе әсер етпейді ешкім тамақ
қасындағы адамдар көмектесу керек оларға
тұра тұрыңыздар ауру деген тікелей емді талап ететін нәрсе
емсіз дәрігерсіз оған қабылдау керек иә
емді бірінші қабылдау керек
себебі одан кейін депрессияда суицидке кетуге жоспарланатын этабы болады
қараңыз депрессияда суицидке кетеді
ал стрессте стрессте қалыпқа келтіретін факторлар бар
ол өз денсаулығын күту ол өз проблеманың неден туындап жатқанын түсіну
ол әрі қарата өзін қалыпқа келтіретін жаттығулармен айналысу оның жақындары мен туыстары жаңағы ол иә
ал депрессияда ол психотерапевт психиатрдың тікелей жұмысы
ақгүл мынаған жауап беріңізші жалпы депрессияға яғни бүкіл адамдар ыыы ұшырайды ма
жоқ әлде нақты бір ол ауру тұқым қуалайтын ауру
кешірерсіз үнемі емес факторлары бар
бірақ депрессияда міндетті түрде емделу керек
стрессте қалыпқа келуі мүмкін адам
стрессте шығарса ол бөліссе психологқа барса стресстің факторын түсінсе оның мәселесін шешсе онда қалыпқа келеді
депрессияда жоқ депрессияда уже маман керек
оны қанша айтсам да депрессиядағы адамға бәрібір
сіз не айтасыз не істейсіз ол шынымен кәдімгі тереңде жатқан адам мхм
түсінікті жалпы енді біз естіп жатырмыз ғой жастардың бір ы ауыздарынан шықпайды енді депрессиядамын мен депрессиядамын жұмысым дұрыс болмай жатыр мен депрессиядамын
тіпті барлығы депрессияға ұшыраған жастардың барлығы
ұрыс керіс болса мен депрессиядамын деп шығады
ы меніңше бір тура бір сәнге айналып кеткен сияқты
мына бет жағын айсбергін ғана қарап жатырмыз да
негізінде ыыы тереңін шығу тегін қарауымыз керекпіз
бұның шығу тегі жаңа ы қонақ ханым жақсы айтып отыр іштен тыну деген сөз бар ғой мысалға қазақта
іштен тыну дегеніміз ыыы эмоцияларды сезімдерді көрсетпеу
қуанғаныңды көрсетпеу ренжігеніңді көрсетпеу
ы тағы да басқа қандай сезімдер бар махаббат біреуді жақсы көресіз махаббатыңызды көрсете алмайсыз
сізді жұмыстан шығарып жіберді сіз күйзелдіңіз
күйзелісіңізді ешкімге көрсете алмадыңыз өйткені сізге жаңағыдай ы біз мақсатқа бағытталған қоғамбыз ғой
біз үнемі алға деген алға жүретін мақсаттың соңынан қуатын менталитетті жалпы қазақстан
сол себептен де біз ы мақсатымызға жете алмасақ біз күйрейміз біздің ы күлталқаны шығады жоспарлардың барлығы
бірақ біз оны біреуге көрсетуге ұяламыз
өйткені орысша айтқанда жаңағы упасть лицом в грязь мхм ондайға иә ұятқа қалғымыз келмейді
а сол яғни оның барлығы сезім тудырады ғой
сіз сол сезімдерді сыртқа шығармағаннан кейін ол әрине сіз егер ол ұзақ уақытқа созылса сіз депрессияға шалдығасыз
яғни ы ешқандай ы сіз сезімнің барлығына тосқауыл қойғаннан кейін сіздің ы ағзаңыздың өзі мына организмнің өзі тас сияқты қатып қалады
сіз ештеңені сезбейсіз
сіз тіпті таңертең орныңыздан депрессияның ауыр түріне шалдыққаннан мысалы сіз таңертең тіпті орныңыздан тұра алмайсыз тұруға сізде күш болмайды
өйткені сізде эмоция ы күйзеліске тағы қандай ы күйзеліске әсер ететін тағы қандай себептер бар ы бұл туралы біздің тілшіміз материал әзірлеген болатын

әлем ғалымдарының зерттеу жұмыстары көрсеткендей жүрек қан тамырлары ауруларынан кейін күйзеліс екінші орында
түрлі ғылым салаларында зерттеліп жүрген бұл ұғым нумерологияда да бей жай қалмады
мамандар күндер мен сандардың көңіл күйге әсері барын айтады
энергетику дают в принципе все числа
энергияны барлық дерлік сандар береді
әрбір санның оң және теріс мағынасы болады
нумерологияда он үш секілді теріс сандар деген ұғым жоқ
мысалы алты саны махаббаттың тұрақтылықтың белгісі ал кері мағынада жамандықты білдіреді
адамдар күйзеліске көбінесе түнгі уақытта ұшырайды
себебі күндізгі уақыт адамға қуаныш сыйлайды
сәлем айнұр сәлем нұржан қалың қалай
жақсы өзің жақсы рахмет
неге бүгін қара киініп алғансың
психолог мамандар адамның қандай түс таңдағанына байланысты ол жайлы көптеген мәлімет айтуға болады дейді
мысалы қара түс адамды шаршатады
қызыл түс шешімін табалмай жүрген мәселелерді шешуге көмектессе ал жасыл түс адамның өзін өзі жай бір рахат сезінуіне көмектеседі
қоңыр түс жабырқау сезімін ушықтырады екен
сары оптимизм түсі шабытты арттырып жаңа ойлардың тууына әсер етеді
сұр түсті аса көп мөлшерде пайдалану күйзеліске енжарлыққа душар етуі мүмкін
бір қызығы көңіл күйдің нашарлап адамның күйзеліске түсуі қыс мезгілінде көп анықталады екен
жазда адам күннен қуат алады ал қыс мезгілінде күннің сәулесі жетіспейді
биоырғақтар жаңылысып теріс психологиялық әсер туындайды дейді мамандар
аяулым мұратқызы әсем жайлаухан талғат аханов пендеміз ғой ток шоуы
жаңа киімнің түсіне байланысты адам туралы мінездеме беруге болады дейді
жалпы жаңа сұр түсті айтып өткен кезде менің киімдерім көбінесе сұр түсті
ортадағы қонақтарымызды қарасақ сағыныш та сіз де ы қара киініп алыпсыз
жаңағы көрсетіп өткен экранда ы ашық түстерді мен мүлдем кие алмаймын
мысалға сары жасыл мүлдем ақ жасыл сосын розовый сосын ы оранжевый болады ғой бір ашық түстер мүлдем кие алмаймын
білмеймін мен өзім кішкентайымнан сондаймын
маған қатты ұнайды ақ ақ түстер мен жазда мен шыны керек көбінесе ақ түсті киемін
сосын қызылды міндетті түрде киемін
көк ы көк болғанда тұнық көктер болады ғой
а қазір ы қазір неліктен ы қара киініп
мен қараны өзім қатты жақсы көремін
қара түсті өте қатты жақсы көремін
осы орайда сымбаттан сұрағым келіп отыр
айтыңызшы ыыы жалпы осындай ыыы жалпы қыздар қандай түсті алуға құлшынады
осындай ы қара қара түстер ме әлде ашық түстер ме
қайсысына жақын ы сұраныста қайсысы көп
қара түсті қара түсті а біздің адамдарымыз әсіресе сол қыста қара түсті сұр түсті жақсы көреді
ал бірақ ы сол ғалымдардың айтуынша ашық түстер олар көңіл күйді көтереді мхм
бізді көктем келсе біз иә көтергіміз келмейді ғой яғни қара түске жақын болсақ
бірақ ы көрсеңіз өзіңіз иә көктем келгенде адамдар ы уже қара түсті кішкене тастап ақшыл түстерді киеді аха
ал ер азаматтарымыз ше қарайды ма түске
әрине саламатсыздар ма күйзеліске ол киімнің ешқандай қатысы жок ау
мен өзім күйзеліске түстім екен деп қап қара киім кимеймін мен
таза киім бе жыртық болмайды ма соны киемін
вот күйзеліс киім кір болса сонда түсіп кетуі мүмкін жаңағы уайымдап енді
киімге байланысты емес ол
содан кейін жаңағы тамақ ішу дейді ана кісі
тамақ ішсең көңіл көтеріледі дейді
киініп алуы мүмкін мысалға ол адамның депрессияда жүруі мүмкін
мен байқауымша ерхан сіз ы тым ашық та емес тым енді қара түсті емес киіммен келіпсіз
жалпы көңіл күйіңізге қарап киінесіз бе сіз де қалай
жоқ енді мен бұйырғанын киемін негізі иә
рас бұйырғанын киемін
егер ы күйзеліске түскен адам психотерапевтке немесе психологқа келіп ыыы өзін мысалға ы психолог байқаса қандай киім киіп жүргенін
егер түстің негізгі өзі негізгі табиғи төрт түс бар ғой сол төрт ыыы мысалға қызыл көк сары жасыл
психологияда арт терапия деген бағыт бар
түстердің түстің адамның ы көңіл күйіне әсер ететіні ол рас
жалпы жанат ханым ы менің білуімше ыыы оқығаным бойынша сіздің енеңіз депрессияға ұшыраған деп айтыпсыз иә
енді ол кісі дүниеге алты баланы дүниеге келтірген
ыыы қырық жыл бастауыш сынып ы мұғалімдік жасаған
ол баланы тәрбиелеу оңай іс емес
сонша ұзақ ыыы ол алты баланың бесеуінен айырылып қалады
ол депрессияға шынымен де ұшырамағанда любой ана ұшырайды
бірақ ол кісі бір ұлы үшін барын менің жолдасым үшін барын салып тірлік жасап келеді
мен сондықтан енемді ыыы көбінесе жаңағындай ренжітпеуге тырысамын ммм
ы екінші не тамақтың жаңағы несі сосын ыыы массаж жасау жаңағы кім айтқандай
өйткені жүйкелері қозғанды басу керек успокаивающий массаж дейді соны қалыптастырып отыру керек
менің жолдасым да анасына қарап көп қобалжиды
өйткені жұмысқа көптен шыққан жоқ анасына бас болып мен жұмыста болдым
сондықтан мен де жолдасыма ол да депрессияға ұшырады деп ойлаймын
сіздер өздеріңіз қойдыңыздар ма бұл диагнозды
сөйлеген сөзіне қарап отырып
яғни дәрігерге апарған жоқсыздар
апарған жоқпыз қаралғысы келмейді
дәрігерге апарғанның себебі не мысалы
мен мысалы өзім мысалы күйзеліске түсетін болсам көбінесе мысалы ы халықтық неменемен ы халықтың несімен емдеуге тырысамыз мхм
то же самое мысалы жаңағыдай енесі көріп отыр көңіл күйі жоқ тамақ ішпейді өзіне қарамайды
былай айтқанда бір бұл енді ғалымдардың мысалы білімге апаратын болса бір ы депрессияның бірінші бөлігі шығар мысалы
жанұя болып барлығы емдеп шығарды
мысалы әйел адам келеді
мен өз баламды өлтіргім келеді өз баламнан кейін өзімді өлтіргім келеді ол депрессия
мен мына отбасынан қашып басқа қалаға кеткім келеді ол депрессия
мысалы біз оны теория мен практиканы қарастыруымыз керек
біз түсінуіміз керек неге ол өзін өлтіргісі келеді неге баласын өлтіргісі келеді
онда ол депрессия
а мына киімі ыңғайлы ыңғайсыз ол қабылдау арнасы ол өзінің қалауы
түсінікті депрессияға көп жағдайда кімдер ұшырайды және оның шығу жолдары қандай мамандар қандай кеңес береді
оны алдағы уақытта білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы дәл қазір біз күйзеліс тақырыбын талқылау үстіндеміз
бағанадан бері біз айтып жатырмыз депрессия ол ы жаңағыдай түрлі түрлі психологтар келтіріп жатыр ғой
дегенмен де ы ең алғашқы симптомдары дейді ғой қандай
қуаныш жоқ ештеңеге ынтасы жоқ ы только өзін ойлайды ауруды ойлайды
бір кісі болған тоже мұғалім болған
ы врачқа келеді врачқа келсе айтыпты сіздің асқазаныңызда жара бар деп
и ана кісі уже депрессияға түсіп кеткен
ойлау қабілеті барлығын ойлайды бала шағасын ойлайды ұлым қалай болады ертең не етеді
сөйтіп сөйтіп сөйтіп ең ақырында өзін сондай жағдайға жеткізіп бұл дүниелік болады
оны тексерген кезде өлгеннен кейін мәйітін тексерген кезде ол кезде ішінде жоқ екен не жоқ екен жара жоқ екен
просто оны барды да бұрын белгісіз дәрігер айтты да мысалы білмейді
сіз осындай осындай боласыз деп айтты и сондықтан уже адам депрессияға түсіп кетті
көрдіңіз бе бұл жерде бұл менің ойымша бұл жерде ең алғашқы нәрсе ол көңіл күй
мысалғы бәрі айтады мына киімнің мысалы қоршаған орта ішкен тамақ оның бәрі мысалға адамға әсер етеді
мысалы спорт та адамға әсер етеді
бір айтып кететін болсам мен і мектепте жұмыс жасаймын
негізі менің ойымша мынау кішкентай балаларда да кішкентай балаларда да көңіл күйі жоқ кезде депрессия болады
олардың отбасына да байланысты
өйткені олар дене шынықтыруға келгенде дене шынықтыруға келгенде бала ашылып кішкене ойнап балалармен қызығып кішкене
ал былай енді баладан сұрағанда ол андай өзіне тартады бәрін айтқысы келмейді мысалы ашылғысы келмейді
ол неліктен деп ойлайсыздар
мысалы ол үйіндегі отбасы жағдайы деп отырсыздар
ол бәрі мен соған байланысты деп ойлаймын
ол егер әр ата ана өз баласына көңіл бөлетін болса онда қазірден қолға алатын болса бұндай жағдайға жетпейміз деп ойлаймын
жаңа балаларды депрессияға ұшырайды дейді рас па ұшырайды иә
қанша жастан бастап балалар жалпы ы
мен бесінші сыныптан жетінші сынып балалар арасында беремін
ыыы жетінші сынып мен түсінемін қазір переходной возраст ауыспалы кезең иә
ал бесінші сынып балаларында болады бір андай ы тұйық балалар болады
бір айтқысы келмейді ешкімге
олардың өзінен байқалып тұрады
осы менің есімде біздің бала кезімізде ешқашанда психологқа барған емеспіз біздің уақытта иә
бізде ондай депрессияға ұшыраған мен естіген де жоқпын
депрессия болмады дегенді білдірмейді ғой
ол кезде психолог аз болса да бірақ ол сол заманда ы мысалға сіз оқыған кезде депрессия болмады деген ол сөзді білдірмейді
депрессияға бала туғаннан шалдығуы мүмкін
мысалға анасынан туған бетте мысалға нәресте шағынан мысалға бір жасында анасынан айрылып қалса бала сол кішкентай бір жастағы баланың өзі депрессияға шалдығады
туғаннан адам депрессияға шалдығуы мүмкін
өйткені адамға туған сәтте ең құрығанда үш жасқа дейін ол анасы ауадай қажет деп айтуға болады
сондықтан да ал он төрт жасқа дейін балада проблема болса ол баланың проблемасы емес ол ата ананың тікелей мәселесі
бұл жерде он төрт жасқа дейін біз баланы баланы психологқа да аса апарудың қажеті жоқ
егер он төрт жастағы балада мектепте бір сіз бір байқасаңыз қиыншылықты
қазіргі уақытта ы байқауымызша ы жұмысбасты ата аналар өте көп
көп жағдайда көңіл бөле алмайды
сонда сіздіңше қазіргі сонда балалар ы өсіп келе жатқан балалар сондайға душар болып келе жатыр ма ақырындап
душар болуы мүмкін егер ата ана ы баласына ы жаңағы айтып отырмыз ғой қарым қатынасы ашық болмаса
бала өзінің ренжігенін ата анасына көрсете алмаса қуанғанын ата анасына көрсете алмаса мектепте алған екісін мектепте екі алған күнделігін ата анасына көрсете алмаса
бес алғанына ата анасы қуана алмаса бала өзінің эмоцияларын сезімдерін көрсете алмаса ол ерте ме кеш пе депрессияға шалдығады
мен мынаны айтайын деп едім
жалпы мына ы мен ы өзім мына ы психолог әрі дене терапевтімен айналысамын
дене терапиясы дегеніміз мысалға ыыы депрессияға шалдыққан адамды жалпы мына дене ы қалпынан жалпы қалай тұрады ы содан ы да байқауға болады
жалпы депрессияға адам неге шалдығады
ол ы ана денесінің жоғарғы бөлігіне көбінесе басқа көп мән береді
интеллект болды жаңағындай зияткерлік дейміз біз басқа біз баспен өмір сүреміз
жүрекпен өмір сүру ы деген бізде көп жағдайда екінші планға қалады
одан қалса біз ы өмірде аяқта нық тұра алмаған адам депрессияға шалдығады
депрессияға шалдыққан адамның мен өзім білемін сондай жағдайларды көшеде кәдімгідей аяғын ана жүре алмай қалады аяғын баса алмайды
былай қарасаңыз сау адам аяғын көшеде басып жүре алмай қалады жаңағыдай
орысша ватные ноги дейді ғой қазақшасын не дейді
аяғы солай болып көшеде келе жатқанда өзінің аяғын өзі сезбей ы тегіс жерде құлап қалуы мүмкін адам
егер солай болса ол адамның депрессияға шалдыққаны
ондай жағдайда жанындағы туыстары соған назар аударып мән беріп алдымен дәрігер психотерапевтке алып барған жөн
егер ы мүмкін органикалық бір ы ауытқулар егер болған жағдайда
егер ондай болмаса психолог психотерапевтке немесе психологқа мұндай жағдайда бару керек
ы әлемдік статистика бойынша енді екі жүз миллион адамнан депрессия анықталған екен
бірақ олардың сексен бес пайызы емделмейді дәрігерге бармайды дейді
сонда ол адамдар бәрібір арада жүреді ғой
сонда оны адамдардың меніңше қазақстанда ол тоқсан тоғыз пайыз көрсеткіш болады деп есептеймін
өйткені біздегі қалай біз психологтың баруының өзіне ұяламыз
мынаның жүйкесі дұрыс емес екен деп айтады екен деп елдің сөзінен қорқамыз
мен ауру емеспін деп шығады
иә ол осындай кезде меніңше ондай ұяттан арылу керек сияқты
бәрі айту керек сен осындай ауырып жүрсің осындай бар саған көмегі тиеді деп
ал өздері апарса сол жақсы болады ғой барады ғой
ауыратын адам аурумын деп айтпайды
м ауру адам аурумын деп айтпайды рас
мысалға мынадай сөз бар
адам өзіне өзі тіреу бола алмайды
бір адамға екінші адам сіз екінші адамға сүйену арқылы сіз сол адамнан бір біріңізге демеу бола аласыз
сіз өзіңізге өзіңіз демеу бола алмайсыз
иә адамның күні адаммен
сіз ы егер емделгіңіз келсе психологиялық кітаптың хоть миллионын оқыңыз сіз ы онымен емделе алмайсыз егер депрессияға шалдықсаңыз
бұл жерде маман керек басқа адам керек сізге екінші адам керек
мхм түсінікті жаңа алдағы бөлімде депрессиядан шығу үшін жалпы жаңағы күйзелістен шығу үшін ыыы шопоголизммен айналысу керек деді
бір кісі айтты жаңағыда тамақ ішемін деді жаңағы алдын алу ы одан құтылудың жолдары тіпті жаңағы дене шынықтырумен айналысу керек деді
сонымен нақты ы осындай ыыы қорытындысы қандай
депрессияны алдын алу оған жеткізбеу үшін адам не істеу керек
енді стресстен шығу керек
бірінші стрессті түсіну керек шығу факторын
одан кейін барып бұл стресстің шығу факторын қалыпқа келтіргеннен бұл тек дәрігердің көмегімен
жоқ стресс ол психологтың көмегімен болуы мүмкін
нұршуақ сонымен тағы да айтамын депрессияның алдын алу үшін қандай тамақтар жеу керек
ол ауру дерт қой ол дәрігер ғана мысалы оны шешеді қандай
алдын алу үшін мысалы ең бастысы ол мерзім болу керек мысалы
мерзіммен және уақыты бойынша уақыты бойынша мысалы ы тамақтану керек
түсінікті а айнұр айнұр ханым ы сіз ы айтып өтсеңіз
жалпы адам осындайдың алдын алу үшін жаңа тағам жағын естідік енді адам қандай жаттығу жасауы керек күнделікті
м мен өзім инструктормын лпк бойынша
көрсете аласыз ба айнұр ханым
бастың массажын жасау керек
мына қабақтың үстіндегі екі нүктені басып мысалға
өз өзімізге де үйде отырып
бірақ бәрін өшіріп тастау керек екі қолды
қараңғы болу керек екі қолды қабақтың ең ортасындағы нүктені айналдыра басамыз
оңға солға немесе басып босатып басып иә былай аха
сосын көз жұму керек пе
өзіңіз білесіз жұмсаңыз да болады
өйткені мынау бұлшық еттің бәрін босату керек қой
содан жаңағы мына екі ы екі жақ шеттегі нүктені самайдағы екі нүкте болады
мына арт жақта желке тұсында үш нүкте болады
олжас сен де жасасаңшы
индияның қыздары бояп алатын нүкте бар ғой тура сол нүктені де
саған көбірек керек сияқты болып тұр ғой
осылай осы жаттығуларды жасау керек
иә кез келген адамның көңіл күйі бұзылуы мүмкін
бірақ барлығын күйзеліске әкеліп тіреудің жөні жоқ сияқты
мүмкін күйзелістің не екенін білмеген қой
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар